العطله الأسبوعيه المثاليه بالنسبه لي تكون مليانا هدوء و إسترخاء و تغير چو أحب أبداها بنوم كافي بعدين اطلع مع الأهل و الأصحاب سواء إن كانت نروح مطعم أو نشوف فيلم كمان أخصص وقت لهواياتي مثل القرائه أو ممارسه الرياظه و في الليل أحب أتناول العشاء خفيف و أخطط لليوم إلي بعده الهم إن العطله تكون مريحه و تعيدلي النشاط.